. Ése ékod ńtuen áde ńtuen ákpo ékpeben ńtuenákpo ésin ke úlesi ála átanga ḿmi ńna eťem ámi ha! ánáma ńtem mimi, aseýie ińem, ntuén áde álayié úfit, áwisio, áwak kéd ńne úfik áwo ke étimé esin ke ulesi ade, eben adadad alan adw ésin áfo áche áyen áde atàba ádia Idahà aj́ahoké dé, anie ınem ńtém iḱpó síwú tibé ámádia áde ámmá ákejie idém ánna ákop attá ineḿ idem ké étti ńlidá ké idia dé náhá nketán, ńké lọnhó nḱpo ḿmahà, <hesitation> énetém ékeche idahá ateméke-de, amatán afuk nkpo áde. ēma ēloń ésin ḿme ágwo, makki ḿmé afud afud ḿkpa ade ēloń ébené etém àne àche ḿme achád mmon, éche ḿme ḿon, ké ntak lliméme asénám ía áde. ñchōn ñchōn, úleśi llō llúng ánnáng etémé, énna étém añye eḿem ntom, amamem ade abohọ eben efud ikpan-uǩwák eśin ké éko áde ánye ákegẅe eśin efud ñde ésio éche émmá ésio íche nno elikúde abbá nǩo nwonké idém ékpan úkẃak adé élionǫ éwo ké áchád nwon. idahede ke atore eliok, etoro ekon inem idem.